Aan xu̱kú tsúú ma̱ndaꞌkhoo ú wénú jamí méjánꞌ gaju̱mu̱u̱ nanúngo rámuuꞌ ju̱mu̱ꞌ ikhúún rá, xtáa̱ ñu̱ꞌju̱n numuu rí tsú ñu̱ꞌju̱n mbáwíi̱ ikhaa e̱ꞌnii̱ xáŋúu̱ꞌ na̱ka rayéꞌ cháka chakaꞌ iná na̱ka rayéꞌ cháka chakaꞌ <hesitation> xkuíyá ikhaa riꞌkhui̱ na̱ka̱ raꞌnii̱ na̱ka̱ raruꞌjóo̱ mbá nijndi mbá nijndi eꞌnii̱ xáŋúu̱ꞌ ríjndoo̱ yáá <hesitation> magíꞌ xndú, mbaꞌja ú ma̱goo maꞌni jma̱a rí xáŋúꞌ juuꞌ rígá má tikhuu plásti̱ku̱ rí najmuu̱ náá rí ngúti̱ga mbayííꞌ, xúrí náska rá, ikhaa rígu̱u̱ nagungoo tsú ñu̱ꞌju̱n tsúgi̱ꞌ naꞌni xáŋúu̱ꞌ. Júwá má tikhuun ñu̱ꞌju̱n tsú nuni̱ jma̱a xúrí ju̱ba̱ꞌ aan xkuaꞌnii ini̱ náa̱ magoo muni̱ náa̱ agoo mbá guꞌjuá aan jma̱a i̱ndóó xú jubaꞌ jaꞌnii, mba̱kúu̱n ini̱ nu- nuni̱- méjáa̱nꞌ xáŋúu̱ꞌ ikhaa jngóó naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí phú mba̱ndaꞌkhoo ú nañajun edxu̱u̱ tsú ñu̱ꞌju̱n. Jamí xúꞌkhu̱ má tsúú i̱mba̱ xkúꞌ tsúú mba̱ndaꞌkhoo ú na- gíꞌdoo- xtamínúꞌ ju̱mu̱ꞌ ikhúún rá, ikhaa tsúú <hesitation> bi̱yú bi̱yú má mangaa tsúú aan naꞌni méjúúnꞌ mbáwii má. ee- eꞌni- méjúúnꞌ xáŋuuꞌ jamí xúꞌkhu̱ má nagu̱ngoo̱ mbaꞌja ini ú. Iná mba̱ꞌja̱ enii ú ixi̱, naꞌni méjúu̱nꞌ xáŋúu̱ꞌ jamí xúꞌkhu̱ xtáa̱ i̱mba̱a̱ ñu̱ꞌju̱n tsú nutháa̱n xta̱rédeꞌ púú <hesitation> mba̱ndaꞌkhoo ú namaꞌku̱ꞌ ikhúún numiuu ríndo̱o rí naꞌni méjúu̱nꞌ xáŋúu̱ꞌ tségu̱ngoo̱ iná jamí tségu̱ngoo̱ ixi̱, pero rí naꞌnii̱ rá ríí aan <hesitation> naꞌni gámbaa̱lí ixi̱, naꞌthoo̱ ixi̱ jma̱a i̱ndóó xúrawuu̱nꞌ eꞌthoo̱ jma̱a, ikhaa rígi̱̱ꞌ ríí namaku̱ ikhúún rá numuu rí dióo̱ nexnúu̱ mba̱ndaꞌkhoo ú xtamínúꞌ rí <hesitation> mba̱ndaꞌkhoo ú ma̱ꞌngo̱o̱ rí xúrawuu̱nꞌ ma̱goo maꞌthoo̱ ixi̱, tséyóo̱ꞌ nimá machídí, nimá nimbá rí ma̱goo ma̱ꞌni jma̱a xáŋúu̱ꞌ rá. Xúꞌkhu̱ má i̱mba̱a̱ xkúꞌ tsúú naju̱mu̱ rí mba̱ndaꞌkhoo ú rigá gaju̱mu̱u̱ an tsú nutháa̱n tsíwíꞌ numuu ríí xu̱kúꞌ tsu̱gi̱ꞌ mangaa mba̱ndaꞌkhoo ú migúkúꞌ xúrawuu̱nꞌ, numuu ríndoo̱ rí nandoo̱ ma̱ꞌnii̱ índoo̱ rí ma̱ꞌnii̱ xndú rá, mbáwíi̱ má ikhaa̱ eꞌni méjúu̱nꞌ ixi̱ náa̱ rí ma̱goo ma̱a̱- ma̱ꞌnii̱- xndú jamí xúꞌkhu̱ má naña̱wu̱u̱n a̱jndo̱o mawiꞌhíín <hesitation> e̱ji̱ñí mangaa. Ikhiin atsúún xu̱kúꞌ tsúgi̱ꞌ tsú naju̱mu̱ꞌ rí mba̱ndaꞌkhoo ú rígá nijanúu̱ xtamínúꞌ náa̱ awúún rí edxu̱u̱.